Lu tempu nta la Turchia è spissu variu. Li costi hannu ‘n clima mediterraneu: stati caudi e sicchi, nverni timpirati e di pioggia. Nta l’entruterra, comu a Ankara, lu clima è cuntinintali: stati caudi e sicchi, nverni friddi cu la nivi. A lu Nord, vicinu lu Mari Niuru, lu clima è chiù spissu di pioggia.